Afaka mifampianadraha alongany raha ohatra hoe biby mitovy le <hesitation> raha zakentsena aketo raha ohatra hoe piso le <hesitation> zakena de piso zao afaka mampianatra amin'ny zanak'ananjy hoe kara an'zao any fagnamboarantsena vaolavo, fa raha ohatra hoe piso mbana kiva, aha de maragna akeo mi fa de sisy n'ino n'ino vaoreny kiva le ambarany piso nefa piso koà sy afaka agnambara amin'ny kiva hoe zao le raha atao.